في عنّا كتير أنواع من المُكسّرات الطّيبة الشهيّة متل اللّوز، متل البندُق، متل الفول السّوداني، متل الكاجو، <hesitation> الجّوز البرازيلي. وبيتصنّف الفستُق من أفضل أنواع المُكسّرات <hesitation> لا احتوائها على الألياف الّي بتساهم على شعور الشّبع، و تقليل من الوزن، وبي ساعد الفستُق على تقليل عوامل الخطر لا أمراض القلِب، <hesitation> وبي ساعد على ضغط الدّم، والوزن، والسكّري، والكوليسترول. كما إنّو المُكسّرات فينا نستعملُن لا زينة على طبق من رز متل الرّز بلحمة، فينا متل الكبسة، فينا نحُط الكاجو، اللّوز المقطّع، الزبيب، متل كمان فينا نستعملا بالحلو متل المُغلي، <hesitation> متل عالقشطة والفواكه لمّا بدكُن تروحوا تعملوا مسلاً بي محل تطلبوا كبّاية فواكه كمان بي حطّولكُن مُكسّرات عليا، فينا كتير- كتير نستعمل ال- المُكسّرات وإلا أنواع كتير وحسب كل واحد وزوقه. وفي الجّوز يلّي بيجي من أغلى أنواع المُكسّرات. وما ننسى فوايدُن للّوز، والجوز، والبندُق، كتير- كتير إلُن فوايدُن للجّسم، كتير إلُن فيتامينات للجّسم. هيدا غير إنّو فينا كمان نحُط المُكسّرات مع العسل متل الجّوز، البندُق، الكاجو، اللّوز، كلّايتُن سوا فينا نحطُّن بي مُرطبان مع العسل بي أنواعٌ كلّايتُن للمُكسّرات ونُخلُطُن وكل يوم مناكُل- مناكل منُّن معلقين كتير هيدا الشّي صُحّي ومُفيد. وما ننسى كمان في عنّا فول السّوداني واللّوز فيو فيتامينات فيو بي طناعش، <hesitation> وهوّ الفواكه المجفّفة كمان ما ننساها الّي بيحتوي كتير على فيتامينات كتير عديدة. وطبعاً فينا ننئعُن كتير للمُكسّرات لا يطرو شوي كرمال نحطُّن على الرّز إلّا الفستُق هيدا النّوع المُكسّرات يلّي ما فينا ننقعه لأنوا ما حا نستفيد من النّقع بشي. طبعاً كل واحد هوّ وزوقه فيُن ياكلو مُكسّرات مع بعضُن، وفيُن ين- ياكلو نوع واحد نوعين حسب، بيتّاكل مع عسل، بيتّاكل مع فواكه، <hesitation> حسب بيجي كتير- كتير أنواع وبيُستخدم لا كزا طريئة. كتير- كتير بتُعتبر المُكسّرات من الأطعمة الّي بتمسّل أهميّة كبيرة- كبيرة لا مرضى السكّري لا إحتوائا على عناصر غِزائيّة الّي بتساعد على ضبط نسبة السكّر بالدّم، وبتحمي مُضاعفات أمراض القلب، كتير- كتير المُكسّرات إلا فوايد لا جسم الإنسان كتير، بتحتوي على بروتين، بتحتوي على الفوسفور، بتحتوي عالحديد، عالمغنيزيوم، عالكالسيوم، غنيّة بي كل هولي الأُصص، مُفيدة للنمو، مُقويّة للعضام، بي ئولو أنا بسمع حسب ما بي ئولو <hesitation> بتتئدّم كمان كا أكل للطّيور إذا بدنا نطحنُن منيح- منيح بتتئدّم مسلاً معلئة بالأسبوع بتخلُط مع بيض مسلوئ، مع عسل طبيعي حسب، وكمان منيحة كتير لا فترة التّجهيز لل- للمزوجين مسلاً يكونو محضرين من المُكسّرات <hesitation> بالسّهرة هيك يحطّو بالصحون ويحضرو مسلاً شي فيلم أو شي مُسلسل يعني كيف البوشار مسلاً كا تسلاية.